إذا كان بإمكاني أن أكون سمكة بكون سمكة ملونة مثل السمكة النجمية <hesitation> لأني أحب الألوان الزاهية وأريد أن أستكشف الشعاب المرجانية وأعيش تحت البحر لأن ال عالم البحر مليء بالمغامرات، وال <hesitation> ومليء بالحياة، وأريد <hesitation> أن أستكشف البحر.